<hesitation> אפאהר זאכן וועגן א עלעפאנט, א עלעפאנט איז די גרעסטע חי' אויף די לאנד און אויף די ערד, און זיי האבן זייער זיי זענען זייער זייער גרויס זיי האבן pause זייער א לאנגע נאז און זיי נוצן עס פאר אסאך זאכן אריינגערעכנט זיי הייבן אויף זאכן מיט עס זיי גריסן זיך, זיי טרינקען וואסער מיט עס.